Papaka pañandepo mopeti, papaka pañandepo mopeti ñamae yave jokuae jaeko <hesitation> yande ñoñotivae okuakua ojo oiko jaeramiñoviko oipota jei yande yaporomboriva ikavi ñaporopoanova, ikavivi iruva reta yambori ñanoi jokuape